Emiaka ekhumi echo nenya khwipangamo mwana <noise> wanje uli class sikisi kenya ave namarire nali natsile khumilimo university, ulondakho kenye ave nali kate musecondary ulondakhu nave indi na <noise> vana karibuu vana vasomanga ni sita, kenya ave namarire kate isukulu. ulondakho kenya evu vashughulikie paka yesi ajoine, wa makhokoro uno kenya ave kate formu two. Ndenya ndipanje engulokho kata rung’ombe ula rune nomba rurano. Ndakhamala khwipanga ndipange hata ndumbashakho inzu yanje indeyi, ya vana vana kata nivarula eyi nivenjilamo vamanyembu kweli baba yombakhokho khatsu. <hesitation> londakho ninya hata avasiani vanje vane vano evapanje evakave kata omukunda wuvamenye evombashire avyonao vyitsa khuvakho vulayi, lwe miaka likhumk chino ninipanga vulayi, paka enyela khuvakho nende rung’ombe sita avana vanje vano paka valava vamare <noise> esukulu owo nditso ukhupa oriomno. Ikompound yanje ino ninya esire vulayi, <noise> ekasie vulayi, eruchekho kata tsingokho engulokho kata makulukulu endemo, eruchokho kata makhanga tuu <hesitation> engasiekho avuavundu wo khuwulushila kate mundu niyenjila namanyambu lino nelitala lia wane. Tsumbashakho itsu indayi kate omwana narula eyo lamanye baba yombakha itsu, khavyitsa khuva vulayi nelilipanganga endio <noise> itsu ya vasiani <noise> kenya ndumbashe, vasiani vano kenya evombashile vulayi, embanje litala lianje niwinjilamo nomanya kweli ndinjile mulitala. Avakhana evombashire evare kandokando, avasiani evombashile <noise> evaree kandokando khevhosi fulisawa niwinjila mwitala muno omanye siesi ninjile mwitala.